<hesitation> Ôh- léguma misy fotoagna zegny hoe agnatiny vôlagna vitsivitsy fôgn izy misy, agnatin taogno <hesitation> Ôhatra zao e, voanjobory legna regny. Misy fotoagny zare tobaka be fa misy fotoagna zare, <hesitation> tsisy. <hesitation> Karahanjaigny koa chou flera, broccoli o, petit pois o, misy fotôagna tegna môra be petit pois fa misy fotoagna lafo, ary misy fatôagna tsisy lasite.